Nzo nar ned bou', nzo bou' zij mbes men bou' xij bou' ya ndye yen ben bixa o bou' chin mbesmen, bou' ya ndye ndye- ndye yek re mbed bixa o ndye yek re xa biba ta nalat izyek naba, mbay re- re bou'-bou' jwa'n chop chop ned lenza nzo thib ned len nacha na nzo thib len nalat mbay xa na thie re men gota men nabi izyeknaba men naro izyeknaba o men nacha izyekna, mbay na nerla thienmen bou'za lo yechemen tyz tya tyla o tyz palada ndamen naze jumen yekmen nerla xazmen laz xiax jwa'nta ndobo izyekmena na togamen izyekmen naze tyob temen temen bou'za temen re jwa'n- jwa'n lo jwa'n nachaxa lena jwa'na ner la temena tak ze jwa'na na ngaptey yiz jwa'nana ngaptey yzyekmen jwa'na na nche ked izyekmen tyz mbla xida, mbay ya blomen xida lo mne blomen xida naze ndamen jwa'n nke le ney jwa'n nalat natala jwa'na mas jwa'n gaxa nzy jwa'na jwa'na tyenmena na jwa'na kumena lilan izyekmen li lanmena nawue parej tyenmena temena napta tienmena tobmena ku yekmen na ndamen asta cholomen cholomen re tyenmena naze zinmena na asta lo izyekmen, lo mbro xidana mkatay mblo mblib men yekmen asta zyaga na zera mbli zynmen bou' mbay naba mney zera ta bxen lo bou' na benta tey tud lo zyekla na par taya ga lud lo izyek laba tamod nly zinmen bou'.